ارے میاں، میں خود کہہ نہیں سکتا لیکن ایک ٹائپکلی آدمی کا ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ گروسری ٹرپس پر منتھ یوزولی 4-5 ٹائمز ایک مہینے میں، مطلب ہر ایک ویک میں ایک بار، کبھی کبھی ایکسٹرا ٹرپ کرنا پڑتا ہے سیزنل فروٹ یا فریش ویجیٹیبلز کے لیے۔ ایوریج سپینڈ پر ٹرپ سمپل ہاؤس ہولڈ کے لیے اَراؤنڈ 1500-3k پر ٹرپ، ڈیپینڈنگ آن فیملی سائز اور شاپنگ لسٹ۔ اگر سنیکس، ٹریٹس یا فروزن آئٹمز بھی لینا ہے تو تھوڑا ایکسٹرا اَماؤنٹ ہو جائے گا، 4000 تک۔ مطلب ایک ایزی ورڈ میں بولے تو ہر ویک ایک دفعہ بازار جاؤ، پیسہ تھوڑا ٹائٹ رکھ لے کے جاؤ، شاپنگ کرو اور اچھے فریش آئٹمز اپنے گھر کے لیے لے کے آؤ، اور ہیلتھی کھانا چاہیے، ہیلتھی رہنا چاہیے۔ شاپنگ کرو اور اچھے فریش آئٹمز